Ny fomba ataoko amin’ny raha manimanitry atao amin’ny sakafo hoe mba hampatsirotsiro sakafo sy hampisy otrikay anazy zao, de izy tsy afangaroko le gnazy mitovy ohatry hoe zao mampiasa persily de asiàko tongolo gasy, fa ataoko hoe <hesitation> <noise> fandanjalanja iny ohatry hoe androany aho, ataoko persily, de am'hafa ataoko tongolo maitso, de am'hafa koa izy ataoko ohatry hoe regny <noise> romarin regny.